सुबमरिन उदकाच्या भितर चलपाची गाडी। सुबमरीनें एक वडलो जागो जाबे टंकी असता जेतून ती वरो नळीर उदिक भरता। सुबमरिन बॉयन्सी चेर चालता। केंना सुबमरिनेक साकेल वास्पक असता तेंना तो तेज़ा टंकीन उदिक बारून गेतां। हेजाक लागून सुबमरिन उदकां बुडता। केंना सुबमरिनेक वैर वास्पक असता तेंना तो टंकीन वरो भरात। हेजाक लागून सुबमरिन उदकाचा वैर येवुंग शकता। वो वरो तो अनियेक टंकीन भोरून ठेईता। सुबमरिनेक जाई तितके उदका भितर रावपाक जाई ते कितलो वरो टंकीन आसा तेजेर निर्भर।